د هوا ګرد مارغان لکه باز، شاهین او نور ښکارچی مارغان په ډېر لوړ سرعت کې په دې خاطر انرژي ساتلی شي چې د دوی بدن، وزرونه، او خوځېدنه داسې جوړ شوي چې له انرژۍ سره ډېر اقتصادي چلند کوي. د مارغانو د ایروډینامیک جوړښت له امله د دوی بدن اوږد، ښوی او نری وي، چې د هوا مقاومت کموي. کله چې هوا لږ مقاومت کوي، انرژي هم لږ مصرفېږي.